Raha nisy haiko aminy tantaran'Etazony moa aminy ñy raha nisy tao: Mikasiky ñ'aly bevata faha roe, taminy taona raik'amby efapolo sivanjato sy arivo tamy fito desambira, nitarihin'i Perila haribôro, nilirany ñy tafiky zapôné ta Etazony ao, <shushes> nitariky an'Etaziny al'io tañatiny ñy hav hatroboa, nisy ñy sambo potipotike, nisy ñ'olo maro mate, nisy ñy <shushes> rapolany nipoake, zay ñy fandehany aly bevata faha roe io.